<hesitation> exe wóa, exe wóa, <hesitation> wó wɔ nɛ akpa eve. Wó tsɔ na atsi, wó dzi na atsi wlui wlui wlui wlui ku adɔn. Ku wó be nu. Enua ye nyi adɔn ye mí yɔna. Wó tsɔ na wó be adɔn tsɔ vayi ŋẽ na atsia, tsɔ va wɔna exɔ. Eɖewóa, wó dzi na egbe alo abayɛ, ede be abayɛ. Wó-wó nyɔ na debayɛa, ava nɔ lɔn, anɔ lɔn, anɔ lɔn, anɔ lɔn to wó nɔnɔe me kaka kpoa, be nyi na atõɛ, wó nɔna eme. Eɖe wó dzi na egbe gba gbalo ŋutɔɛa tsɔ wɔ nae. Wó nɔ na edem nɔnɔe me kaka kaka kpoa, enyi na xɔ wóa tsã wó tsu na. Ye me wó nɔna. Míawo mía gbɔ fiya, mí ɖo eʋlĩ, <hesitation> etsĩ, <hesitation> aʋako, <hesitation> ahɔ-ahɔnɔɛ. Par exemple, aƒe me lã ye. Ahɔnɔɛ, <hesitation> ƒeƒlelu <hesitation> ʋudedi, <hesitation> voli, <hesitation> elã wó oli sugbɔ.